<hesitation> Ra ny <hesitation> igno moa, karazan-kanigny tiako zao rah matetiky <hesitation> mbôla regniky tato ato lai hoe lôhabary-lôhabary zegny hogny ozy taminjare taloha tagny ony afangaro vary zegny mahasolo hegna, iraha zegny isagny rah tiako de zegny zao rah mbôla <hesitation> tiako handrama.